<hesitation> Rô sakafo ten̈a mampalaza any Bangiladesy zen̈y, rô zen̈y sakafo ten̈a farany masiro aviô misy episy àby rô. De ten̈a <hesitation> pilàndrô zen̈y vary miaro lantihy ndreky kirony amin'ny laoko. Karà zen̈y. De rô famÿ àby io zen̈y koa fa miara-mihina de ten̈a tiandrô ze zen̈y lay mino mifampizara mifampirasa. De ny sakafondrô mantsana matetiky zen̈y vary miaro legimy fo.